الاوجات اللي انا كنت محظوظة فيها جدا يوم حفل تخرجي يوم اعلنوا اسمي اني من اوائل الدفعة وكان حولي امي وخواتي واهلي وكان مرة محظوظين يعني كانوا مبسوطين مرة بوجودهم معايا. فحسيت اني محظوظة بهم ومحظوظة اني فرحتهم. وانهم شاركوني هذا المناسبة.